حابب اكتر ان اعرف اتكلم بكل اللغات الاجنبية عع ده هيساعد كتير في ان اتعرف على ناس اكتر وعرف الدول المختلفة بتفكر ازاي وبتتعمل ازاي و الكلتشورل المختلفة عني ده اكيد